لو حبيت اسافر اكيد هسافر بالأطر لو مسافة طويلة جدن انما لو مسافر مثلن خمس ست ساعات فادي أريبه فاممكن بالعربيه يبءا احسن لي ءءء السفر بالدراجة هيبئا متعب فمظنش ان انا ممكن اسافر بالدراجة في اي من الايام يعني الا لو متسكل كويس